والله افضل استكشاف الفضاء بصراحة، لأني أحب الطيران وزي كده، وأبي أجرب شعور انعدام الجاذبية هذا بجرب كيف جسمي يطير؟ و ليش عن المحيط؟ لأن يا أخي، جدني جربت السباحة والغوص والأشياء هذى، لكن الفضاء لا والله مغامرة.